حق أنا ما نسمعش اه في نوع موسيقى واحد يعني قديمة اه يعني حسب المزاج والجو، يعني اه يعني لو مرات يعني حاسة إني جوي هادئ او كدا بحب نسمع أنواع الموسيقى الكلاسيكية وهيك، ولو آآ هو يعني حماسي أوكي نحب نسمع الأغاني العصرية إيقاعات